اه لو أنا معلمة حسيت ان الطلبة متاعي منتبهين معاي معناها إني المشكلة مني ولازم نغير طريقتي وأسلوبي في الشرح نخليهم يتفاعلوا معاي أكتر، اه عندي يعني ممكن طرق نستخدمها زي طريقة أسئلة مفتوحة او انني ندير لهم نشاط جماعي، اه باش تخليهم ينتبهوا لي أو نعطيهم حتى يعني راحة باش يجددوا نشاطهم وينتبهوا أكتر.